इटली, युरोपचे दक्षिण भागां असता। इटली पयली रोमन रिपब्लिक आनी रोमन एंपायर चो केंद पयलो। मगिर ताचे खूप तुकडे जाले जशें की वेनिस, मिलान, फ्लोरेन्स। या जाग्यानी कला खूप वडली। लिओनार्डो डा विंची, जन्माक जालो विंसिं पून तो छाडसों रव्हिलो मिलानिं। तेंच्यार वांगडा अनेक प्रमुख कलाकार आसलो मिकेलाञ्जेलो जेची सिस्तीन चपल चर कलाकारी सांगले जाणा। आत्ता इटली ताची कला आनी रुचीक जेवण खातीर लोक जाणा।